وأكثر الأشياء الرومانسية <hesitation> عشاء تحت النجوم, تناول العشاء في مكان جميل تحت السماء المرصعة بالنجوم, <hesitation> أيضا رحلة مفاجئة, تنظيم رحلة غير متوقعة, إلى وجهة مفضلة مع شريك الحياة, كذلك رسائل للحب, <hesitation> تلقي رسالة مكتوبة بخط اليد تعبر عن المشاعر, كل هذه تجار رومانسية, تجعلنا سعداء.